Eka, da maro aza sakafo ahazoa fitadidia io. Mañahaky soza, sezamy, miritiy, ny fia matavy, anañambo, akondro raha misy mañeziômy aby, kakaô, kôkô raha misy ômega troa koa da teña mañampy amy fitadidia.